Prima deve savei che piante o che fiur völe teni ënt ël giardin, pöi deve calcülé ël period d'le fiuritüre për pa aveie tüte ën 'na volta, pöi man man che t'ie piante, t'ie ten-e bin ën urdine, t'ie bagne cuand al e necesari, s'a ie da pueie, t'ie pue cuand al e necesari e bon